Chia nguathamun sa chama dul angatha glingga. Chia kama dul angatha gligga de ut urthumo do kule ut klan daithik muni ama ivatk de uthi tek parthom gama dul. Ka kuai mamar ia kule nge kalan da bes ngina gianga ma dul. Ut mor do kule ut mini ama ivatki do uthi ma uthet kama dul do uthi sanaranet do uthi bodum bana agit. Dak ut de vadi nguathamun ma savono ma utha glingga de vadi ngu varus ia klan ia sadecha ma segek de padi klan ia dul de klan ia uthanget de uthi vodum ba ma git de klan ia amesmes ma klania ne va lat de klan ia ngthisem. nigatha eth de ngi vodum manga mesmes. Mamar ia kule nget. A mesmes nena valat da angathichisem da mamar a mamar. A mesmes ma achi dian da chok mamar ngathi vang bakama sodekavapik. Sa muni sadech ma aungiom na ca doach ngias namuni ama ma mesmes avabai ma ngia vodum maneth da ngi, ngi ma ngi vodum ma klan a angathi sem da bes mamar a klueth pangama sadeca ma segek. Auk de gisnia vadi ngatha munia. Kama mesmes nae nevalat degisnia marngeth ia ngi vodumaneth nama um dul ma klan a sanavuk dak chini chok. Mamara ngathi vungbthama sade iom ma aungiom. Klania ngathisem daka mesmes ma na ve ia gunenmaneth da bes sangchar ia ngi na ngi na vodum klan ia angathesem, mamar ia kule nget pangama sadea ma segek mamar ia kulengath pthanga sadek cha mamar a angathesem. Da bes mamar vadi mamar a ngethik a arucha motem ga ma adu choung dama gamos sachi ma seg aunbem da mamar ia kisnia kulengath maulem kulenath maulem. Kulenath deva mamar a gisnia sade ma achadi chin mabvavet ura minia da ve ma savi mit kama mesmes ma klan ia klan ia vadu kule ngeth ma klan ia vama laungi da dul avichi da sa bes mamar. Aiacchungi avai desa mesmes nae navalat da vadi mamar ia ngia aru athamga ura angathisem da aruatemga da mamar ia gisnia klan ia ngi vodum klan ia vikai damamar a ngathat pama sadem alvavet sade ma lavavet ma laungi. Auk dak amesmes nave nevat kama agunanmanet da vadi ngu varas ia klan ia achilotka. Da bes mamar anga chilothiom ma aunguiom da vadi mamar ia mamar pthama mesmes nave mut kama agunan ma ngat ma gisnia vadi klan ia ngi vodum deva choki kisnia vadi klan ia ngi vama lauchun, iachungi ma tamgi da ki mamar a va di mamar panga ma aruatham angama achilothom. Ura achilot ma duchoung da vadi mamar pama laungi ma asagik, ngiadram ia mesmes nave ia gunamangth ngeth de sa vit ma ngeth. De ngasnget choki da bes a kule nget maulul ngi vodum manget da acha dicinangn be va vat. Abas mamar a kule ngeth maulul va sik ngn na met pathm glan ia angama chaungi. Abes mamar mamar ia vadi mamar pakama laungi ma segik klan ma sudeiom maungiom ura sude cha ma segek. Da bes mamar ia vadi mamar ia nga mesmes ia ngi na vodum maneth dava kul eat pa chama chaun ma chaungi matamgi. Avik dee kisnia vadi nguath a mun ia dul ma va ma dul angling a de kisnia ngi bodem de ngiat nghma ngiatu gima dul mamar va sik ngi vodem doki klan ia ngi suchut semigathic ia mamar. Sadechama segek de dul ma mesmes nae navavet de mamar ia mamar ia ngi chok kulength maulul dak ngi drum ia sadech ma a chaungi ma asegik. Da em auk da sade ma alavavet da padia bes mamar ia ngi na lumu abing ia klar ia gisnia a mesmes a vadi klan ia gung da kulenget. A dul ang anga bes mamar ia ngi na lus. Ngi na ma inga vodum ma klan ia ngi na vodum mama ama achilotka ma segek ura munia kaiku ngia drem ia bik de nget de ngatha angath ma vodum gi de chavit dak kama mesmes ithom dama audom devaik kisnia ngath amin ia nge <hesitation> da dang do ngu varis ia ngia tu gisnug mamar de ngi voduma ga mesmes doki vathem kama dul. Ngia chream ia a mesmes de kama <hesitation> a bes ia ngeth ngmo klan a a mesmes nae neva vet da ki ngeth nges doki ama mesmes nave neva na ve neveth kama chunen doi ngeth gnes dul kaeth nga don doki ngat ngis dul kengeth nga don bit da dul kinet inga don a vuk amesmes kangeth nga thi leva ngiathi sot da mesmes kanget da mamar ia kulengeth maulul. Kus ekplavik.